पोस्टर प्रतियोगिता मुख्य रूप से यह होता है। वह केवल या किसी अन्य सत्य को गंदी दाग धब्बे और गर्मी से बचा सके। जब हम गर्म या ठंडी पदार्थ जैसे चाय, कॉफी या सूप को कप या गिलास में रखते हैं। पोस्टर सीधी टेबल पर रखने में रुकते हैं। इसके अलावा पोस्टर को सतह की सुरक्षा। पोस्टर टेबल या अन्य सतह को गरम और नमी से बचाता है। जैसे लकड़ी या अन्य सामग्री या लकड़ी पर दाग न लगता। पोस्टर को आकर्षक डिज़ाइन और रंगीन बनाया जाता है जो टेबल और मेज़ की सजावट को भी बनाता है। स्वच्छता या गंदगी और दागों को सतह से सीधे संपर्क में आने से रोकता है। जो सफाई बनाए रखने आसान होता है। कुल मिलाकर पोस्टर की सतह की सुरक्षा, स्वच्छता बनाने में मदद करता